Kanada madaniyati ingliz va fransuz ta'siriga ega ko'p millatli jamiyatdir tabiatda xurmat adabiyot va musiqa san'ati ko'p rivojlangan shuningdek mehmondo'stlik va tinchliksevarlik bilan ham ajralib turadi.